Xotira va diqqatni yaxshilashga <hesitation> xizmat qiladigan oziq-ovqatlar judayam ko'p albatta. Ulardan misol uchun: <hesitation> yong'oq. Misol uchun, men har kuni ertalab nonushtada yong'oq yeyishga harakat qilaman. Chunki, bu xotirani mustahkamlaydi yoki zaif xotirani yaxshilab berishga xizmat qiladi. Chunki, unda <hesitation> shu xotirani mustahkamlash uchun kerak b'ladigan barcha mikroelementlar mavjud.